عندي أسبوع واحد كنت في ميشقا، إذن لو كان غير زدت حوست شوية في المدينة <hesitation> المدينة شابة بصح ما درت والو، إذن لو كان زدت حوست شوية.